أختار إني أروح رحلة مع شريكي <hesitation> يعزز علاقتي وياه، يعزز علاقتنا ببعظ، ممكن نجرب تجارب مخصصة للكابلز، أو للأشخاص الموجودين ظمن <hesitation> شركاء، ممكن إنه نغامر مغامرات مشتركة جديدة، تعزز روح التعاون، الدعم بيننا، نتعرف على بعض بشكل موسع، بشكل أكبر.